Lesdi Beljiyom e ɗon mari nyaaminnda feere-feere e ɓe ɗon mari kittolle bana, bana wafuul, firays, e watazuuy, ɓe kuutira e, e giya, e chocolate e kaayaaji li'o maɓɓe, ɓe njonnga iri ɗii nyaaminndaaji maɓɓe mbelɗi.